La san gee ma, mam wan negotiate n salary se'em <hesitation> de la yia daana see ti fu mina tuuni la ti fu yeti fu kiŋɛ ta tum la n tɔi se'em n ani se'em. Fu na bisɛ la yuunɛ la n tɔi se'em gee nyaŋɛ kɛɛra. Fu ka nari fu kɛɛ ba'am gaŋɛ tuunɛ la n tɔi se'em. So, dini nari ti fu tara fu puti'irɛ puan mina ti salary negotiation de la fu bisɛ la tuunɛ la n tɔi se'em gee nyaŋɛ mina Fu yeti fu wan to'e se'em. Because la ka nari ti sum ya ywri fu yeti fu to'e sɛla hali la ta gana nyuurɔ sɛka ti ba nyɛta tuunɛ la puan.